Ngenagirira nimuthenya wa thiguku, na ukoragwa wi muthenya wa gukenerera riria Jesu asiarirwe. Gukenerera guciarwa kwa Jesu. Muthenya ucio mundu niendaga gukonoa e mukonu. Niendaga muthenya ucio muthenya ucio wa thiguku mundu niendaga kugura kaguo ka niuu. Ukagura karatu, ukathondekwa njwiri wega, akorwa ni njara ukavakwa rangi. ugacoka, muthenya ucio wa thiguku andu nimaricaga wega, mukaruga kindu ta chapo mukaruga <noise> nyama cia nguku kana cia ngombe. Mugeta aorta, mugakenanira. Ana mundu agakorwa ena mbia niaguraga keki. Kana mukathie vandu ta kaka vandu vena vandu andu mathiecaga ku kugukiririria riria matciina wira. Riria utena wina tanu muthenya ucio wa thiguku gutiwira andu marutaga. Ni wirawa gukenanirira. Koguo mundu niendaga akaumira akathie vandu vandu mungiikiriria. Mundu akoragwa emugu muthithu wake wa mbeca nigetha. Muthenya ucio nginya mundu agakorwa ena, mbia cia gutumira, ugure nguo cia thiguku, ugure, iratu ucoke ugure indo cia kuruga ugureeee Naa niagukuriva wega kulingana na wira uria wamurutira. Na nginya ukorwe nginya winya wina aa wina gutiio kuria wathie kuruta wira uthie winyivitie nandu andu engi ukarega kuthii wi nyivitie wathie gucarii wira matingi <hesitation> nimakuriva naii kana makurume kana makwire naii. Nigitumi mundu muturire uyu arenda gwikara na andu ena thayu, na mukiaragia wega na mucokariririe na mundu miario wega, ni getha muvote guturania na muture mwina thayu aria mwinao either nina mwariwa ngina wakwa e ava, nina muru w angina ninake, auka tii kumwariria naii tukiaria wega, uria mundu ataravota gwika ukimwita ava kwina vandu vena thiina na undethererie. Riria nana takwa nanyivirirwa nginya ni mbia cia kuvira mwana cukuru na umwire kwi vandu nakanyirirwa nina kathina vulani nan di <hesitation> nina kathiina kanini ninako na ndina wira either naamonere kanyamu kanini ningivira cukuru nigetha mwana ndakengatwe. Na ni <hesitation> ana kugia thayu kuu mena thayu, nigue wega nigetha muvote kugia na mbere na muturire na Ngai akina murathima. Akinamwaramiria nginya mivaka. Mugauka mukamenyana na aria mutecene nao, mukamenyana na andu magakena muno nondu wa kumenyana, na aria muterigene kuuma mwaka wambirire. nimatungananga mavindu mau. Muga mugacokaririria vamwe, mukamenyana wega, mukamenya uria wa mundu wa mundu aturaga kuu akaragwa arii. Kuuma vau andu nimacokaga kivwaii giakinya akorwa urena ageni nokorwe kwinao kwinao makurara ukamaciariria kuria makurara mukumathandekera kuria makurara. Aria makwendaga kwinuka mukanyitana mukamakinyia mukenanite nigetha nginya mwonana ringi muketanaga muthenya ucio wai mwega na wai muthenya mwega wa gukenanira na waii muthenya murathiree. Kuuma vau mundu niaukaga akathie gucerera murata wake, twanginya amawe ucererwe na murata waku, nawone tawe ukathie kwi murata waku uria mwendariite muno mukathie mugekara vamwe. Mukaria mukaria mukanyue na ukorwe mutirigania kavinda kanene, makavia maundu maria urona na mutethanie, mukavecana mukavecara maundu maria mungi tethania, mugacoka mugakenanira. Mukaumira vandu mukathie mukanyua kindu ta sanda, mukaria na mugatura mukenete mavinda monthe Riria twathiria thikguku ya gukenerera muthenya wa guciarwa kwa Jesu. gukoragwa kwina thiguku ya kurugia mwaka. Riria turugagia mwaka tugacokeria Ngai ngatha muthenya ucio tukamwira niwega mundu wa gutuiga moyo mwaka mugima kuuma riria mwaka wambiririe kuuma mweri wa mbere, nginya mweri wa ikumi na igiri, Ngai akorogwa atuigite tuii moo agatuvaagatuthengutiria mathina, akatuthengutiria mutino. Muthenya iiyo yonthe kuuma mweri wa mbere wa kwambia mwaka, nginya mweri wa ikumi na igirii. Ngai akoragwa emutuikiru maundu manene muno, agatu nathima agatuva gia kuria na giakunywa agatuva na agatura mbeca agatuva gia fukavata kuthomithia twana, tena niatugitagira niundu nokorwe mwamba riririe na mundu mwaka ukiambia kuma mwaka wambagiririria muthenya ucio wa mbere, ugikinya muthenya ucio wa kurugia mwaka, mwaka ukithira ucio twinaguo, kwi andu ma kuire teha kwingo maigre magire ma magire majeraha maama matunganire na mitino ngurani ngurani njirari, amwe magitigwo me iwete, mataku vata kuria, amwe magikorwo mati magi tariu arata amwe aciari aao nimakuire thiini wa mathaa wa ma vindi iyo ya mwaka ugakora amwe ni makuire, koguo ugakora ciana imwe ni cia tigirwe ii cia ndigwa. Kaguo nina mwaka wa ruga nitukeragirira. tukarugia mwaka wega tuhakenerera. tukathie kanitha tukera Ngai ni wega nigutukinyira mwaka mucena una mundu gutimundu akoragwa agwonete ukoragwa wi mwaka muceru. Ngai akoragwa atukinyanintie nitucokagiria Ngai ngatho natukamwambarariab na tuka mwira ni wega. na nginya atuike wa guturathima natwige moyo na atutungatagire. atugitagire vindi cionthe nigetha mwaka ucio wingi kinya ringu wakuthira tuga korwotwi wavamwe nake naatutungatirite na aturathimite.